Okei tabeng eng kakalie wakanna pawa gaumanawa menabo tawabai, kakali tee pawa gaumo tee mokai alana tee waking pawa gauko. Tee wakang pawa gaula manne teke mokai alawai eng tewo wolupo mokaulila tee wakang sii teka sipuwai. Te laboalio tabeng